To ɗum wuyi koromwal kam, <noise> huunde wonta ɗon nde ɗum jooɗorto, resande, a jooɗo, a jooɗoma, a forta kosɗe, ngaɗa fukko ngiɗɗa ngaɗa, siwtoɗa, nana belɗum, koromje kam jooni ɗum heɓi ɗum heɓi kala majje feere feere, hara ɗum waalitata ɗum fukkoyi e masaji.